Tjin tiba ijin nangaya ku tjin tiba ijin nangaya ku tjin tiba súnte ku tjin tiba ijin xuku tibat'kue nagaya kú ijin tanga mkui tiba ijin xi nangaya- tiba nangaya xi- xi k'aya ngajande kui xi machjenga tsanga- tsanga kandúu tsanga ndajñase tsanga ijin mí najmí xi mi kandu xi tjiminchya tse'e nga- tse nga tjúnjí ku kui tiba súntengajande kui tsa najm'i kixí tsa xukú tjio tsa xuku tjio xiné tsa xukú ijin nijma- nijma kixíton tjinindá ja kui xi kandujíjande ja kui xi ijin chjengajande tse xi'a ku xuku kui tibatkue tiba ninde nga xi'a tanga ja tse'e nga tjiminchyanga ijin tjimimnchya tsa tjiuña tsamí tjiuña jaxúu tsa tjiuña mí tjiuña xi kjimandájande kú ja kui xi kjimachjengajande kú kui- kui tiba xi- xi sun xi ijin xi na n'ñújima nagaya kú kui xi ja ma xi chuba xi chibayatse tjib'eya xi'a kú ja kui tiba xi Ijin tjinichjen tsa xukútsa kjua chakunya tsa xuku kjua chakun kjimaya tsa s'uiya ja tjin xuta xi tiba- tiba chutsin tiba xi chutsin tu tiba xi- xi steña jande kú kui xi tsikjien ku tjingajande xuku tiba desechable tsikjienga xuta tsa jmanga kjima s'ui tsanga jmanga inchya fesún mik'ien tsa ma kuijande kui xi tjinichjenga xi'a ku kui ijin ja kui tiba xi nangayajande ja kui xi tse'e nga ja tse'etsé nga tjunjíngajande jmanga 'aechi tjib'eyañajande kui tiba nagaya